qanejeel lowa' qet- am che kirpatnij laj ch'iich' che rib'e' refri re juntir kik'al la chetaq qeen k'ey li chetaq qak'al chipaam re qasemana qaqlaq'uul día domingo chetaq qeen pi k'iyb'al y qaya' pi refri re kajrichi'an juntir jun semana.